<noise> amaisha ka- akahatari nakali- nakalino <hesitation> galitafauti <noise> aga katare <noise> une nditamile sana nubibi, nditamile mambo tuheveta pala tuhevetaka imeseine isyasivoko <noise> itamile sna ubibi, lino ungalole lilo? uwe kwasabu ubibi ungabie kusyule, uvikire uma- umamaju akusuke <noise> uwugare. Lazima ubibi ja aku- akusyikipula asile ikipolo lasima ule ulasima unkome kusude winyina ubea kwabibiji, ukute andikabe uku ndirye ikipolo, <hesitation> <hesitation> bibi inonu sane enunu sanna. Lakini lino <hesitation> <noise> kwasabu twewuhombese sijui twahowewa twahongirwe, nyatwikandile isiku isyamabibi makali, makali sana, ni- mnibabaya vakail vakaili <noise> imoja moja lakini. Ujungi vanonu, ujungi iva nkali ujungi nukukutama navisukulu, <hesitation> ujungi nukutama navisukulu, ujungi <hesitation> angatamine padebe wona atie toka unaitwa. Ikukilanga umebagi kunyumba, we umamabi, <noise> ita toka avange vanonu, kwahiyo twibadile wuti si tulindeti elakini twevanu, ujungi tuvoneka eehe akini avakinga vanonu. Amakinga vanonu <noise> vikumbatila sana avisukulu wikumbatila sana avisukulu <noise> wikumbatira sana. <noise>